فكرت ف السؤال ده كتير جدا لان انا مكنتش <hesitation> معرفش مكنتش بحب اسمي اوي مع ان اسم جميل لكن اعتقد ان انا هسيبه هو هو نوعا ما مش بحب التغيير اوي زائد اسمي هو اسمي ، يعني الاسم الجديد اللي هاخده هعمل بيه ايه يعني ؟! يمكن بحب اسمي يمكن متعودة عليه ، معرفش ، لكن هسيب اسمي هو هو.